ଲାଇଟ ସ୍ଵୀଚ ହୈ ଉଚୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଲ ଶକ୍ତି କୋ ନିଯଂଟରନ କରେବା ପାଏଂ, ଵେବ୍ବା ହୋତେ ହୈ। କା ସରଲା, କିଂଟୁ ଗୁରୁତ୍ତ ପରନା ପାକରନା। ଯହାରା କାର୍ଜା କାରେଦାରା ଵେବ୍ବରନେ ଇଠାର ହୈ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଲ ଶକ୍ତି କୋ ନିଯଂଟରନ କରେବା ପାଏଂ, ଵେବ୍ବା ହୋତେ ହୈ କା ସରଲା, କିଂଟୁ ଗୁରୁତ୍ତ ପରନା ପାଏଂ, ଵେବ୍ବା ହୋତେ ହୈ କା ସରଲା। କିଂଟୁ ଗୁରୁତ୍ତ ପରନା ପାଏଂ, ଵେବ୍ବା ହୋତେ ହୈ କା ସରଲା, କିଂଟୁ ଗୁରୁତ୍ତ ପରନା ପାଏଂ, ଵେବ୍ବା ହୋତେ ହୈ କା ସରଲା। କିଂଟ ସିକ୍ଷଣ ଆଗର ଵୋ ଅଧିଗୀ ଡିଯୋର୍ର ମେଂ ହୈ, ତୋ ଜୀଵନ ଡ୍ରେଯ ଖୁଶ ଏକନା ଗନ।